Sanga sangana tu yang pertama to to buluang, to jati, to tomangga, to pisang, to sarre, to jambu, to dalle, kaju kaju bitti, kaju kaju ulin, kaju bessi, to kaluku, to to apa pale sangenna tu kulupai tu dalle, to lada, to to to lemo, apalle sanganna sanganna ntu kande <hesitation> <noise> apa bole sanganna ku to cengke, atau ya to mai sanga sanganna.